Kôa bôkà aminakà zen̈y teknika atao ihinan̈ana sakafo ara-pahasalaman̈a nefa ndraiky vôla am-pelàtan̈ana eliely? Miezaka zen̈y mizaha raha môramôra fo a bazary fa raha tsara, avô afaka mamboly kôa zen̈y. I voly, kôa fa miakatra amin'jay raha bôkà nambolena in̈y afaka hohan̈in̈y kôa, karà zen̈y.